Men teatrga borishni afzal ko'raman, chunki u hayotiy va qiziqarli hissiyotlar beradi. Teatr tomoshalari dramatik va chuqur mazmunli bo'lib, tomoshabinni jalb qiladi